Aminahy aloha tsisy raha mahasamihafa sira vaingany na sira vovony e, fahaizako azy. Regniko mitovy fogna tsirona hanigny, na mampiasa sira vongany, na mampiasa sira <hesitation> poudre. Fô aminahy izy mitovy fogna.